Boodibo, siibi, yaabi, gtahla, gjiif, gfaaj, ngooda, gtahla, gjintahla gjimin, san yalit bwodi bo, gjimin ngi ffoda, gjimin ngi gsibi, gjimin ngi ghabi, gjimin ngi gtahla, gjimin ngi gjiif, gjimin ngi faaj, gjimin ngi faajingooda, gjimin ngi gtahtaala, njiminsibi, njiminsibi ngu uwoda, njiminsibi ngi gsibi, njiminsibi ngi ghabi, njiminsibi ngi gtahla, njiminsibi ngi gjiif, njiminsibi ngi faaj, njiminsibi ngi faajingooda, njiminsibi ngi gtahtaala, ngjiminhabi, njiminhabi ngu uwoda, njiminhabi ngu usibi, njiminhabi ngi ghabi, njiminhabi ngi gtahla, njiminhabi ngi gjiif njiminhabi ngi faaj, njiminhabi ngi faajingooda, njiminhabi ngu gtahtaala, ngi gjintahla.